أعتقد إن المكان ده هو قصر عائشة فهمي ، كنت <hesitation> عايزه أروحه أصلا من فترة كبيرة جدا لإن أنا بحب القصور والأماكن ال- أثرية واعتقدت إن أنا لما هروحه هيكون جميل لكن عادي ، لكن صراحة اتفاجئت بيه جدا وخصوصا بالساحة أو الحديقة بتاعته ، الحديقة في شدة الجمال يعني هو فاق توقعاتي لدرجة إن أنا نفسي إن أنا أعمل بيت زيه